<hesitation> nimugamba musaho wasiiba ota nimuramukya, naaba ninsaba kiro kinu onteeke hanteekateeka zaawe tinkwehuurra kurungi, mpa esaaha eyindaasobola <hesitation> kwizilamu nkakurola.